<hesitation> khulwanje amepesa niko bulishindu mushialo shino nobula amapesa senyala khubaa na abuyanzi taa khulwanye honyola kata mundu nonyola nachekha neyemba sana umanyanga mundu uyo mpaka mapesa kakho mmufuko kata mundu yemba uliombwo kho amapesa nesabuni ya mwoyo no kata mundu abe nasinyisie nenileo on ambesa khumesa mala umuborere chino ni shilingi chielfu chibili chitanu omundu anyanza sana onyola neabele nasinyikhe omuonyo kwakhakalakha kwakhakalukha ale khulwanje kata esie nemburire amapesa simbulanga niendi bulayi taa lakini nemba nenyorire amapesa nonyola kata shiendi nechimba kwa mfano nowenya kama kuchia kama mombasa. kisumu wenya khuchia khulukhakho yeneyo lazima ube nae ambesa nakhulukha yeneyo nosinyikhile taa ulaolukha noanzile eshimdushia amapesa saa kanyala khukhola tawe no obulamu lakini obuyanzi noli na amapesa obuyanzi wicha khunyola noli na ambesa whicha khuikala mbasi abakho ilyano mukhupa chimbkha mamuchekha ewene yo namunyola mbu mwakhaba nende buyanzi noli nende ambesa kata munzu noyola namukosane nende wasio munzu tawe sichila noli na amapesa. Eshiosi shiba mwenya munzu mtamba munzu muicha khukwa pnamwakhakula shindu shiba mwenyele munzu lya ne mulembe kubehemo buachwa lakini nabula ambesa kata aundi mwenyilekho muliekho shindu kama inyama munzu nomba mkulekho mkate nesili na ambesa na nonyola bulano buyanzi si buli munzu taa kwa mfano mwana yenye khuchia khusikuli nobula ambesa bulano noonyola mulembe sikuli munzu sichila omwana sachile khusikuli taa sachila mubula ambesa lakini nomule na ambesa na muli na ambesa nonyola omwana achile khusikuli mpaka alakingakho shindu umukulelekho cho ulile msikuli no onyola mwana yakharahia khusikuli neyanzile lakini nobula ambesa amwana yecha khusaba bulano yenye ekalamu obula ambesamwangu yecha khusabaa yenya esitabu obula ambesa omwane benya amapesa kee marebo khusikuli obula ambesa obula ta nonyola munzu mulembe sikulimo taa omwana uleya abula mulembe taa nonyola mwana huyo yakhasinyikha yakhasinyishwa bulano siyenya taa lakini ndi na ambesa <hesitation> shiosi shioba noenyele ulanyola mu mulembe. kho ambesa kota nomanya kata khubele ne ano khuechia mfano mulayi kata mmakanisa kee khuli nako saino khandi mkanisa mno nochamo ndi nende ambesa tawe khandi bakulda shinga uli mundu ofyo sasa lakini noli na ambesa nodhiamo nolola mundu eph fulani neyechile mno amala akhuyanza amala efunile ekanisa alaembokha icho inzoilawa Nonyola bandu bosi bakhayanza noli na amapesa noinjire bandu kata shida ibeleo khubole khumasika mala wkhulole balola mbu fulani alechanga naabaechanga mundu wa amapesa aa bamanye saa ulya nekhubola mbu khuenya sindu fulani yecha khuana aundi mbe ndonolwe sindu singa esanduku nelano ndakhaba khusida no ona ambesa buli mundu alayanza oo bulano uno yakhakhunyo no onyola ambesa kakhochila eshida ibeleo ilya yakhauwo nonyola ambesa kakhachila abandu babele basinyijie yabo bakhaanza khuba nende mulembe nende buyanzi nonyola noli na ambesa nonyola kata umukhasi bulano si akhuilikha taa bulano bula amapesa olanyola utesiele mukhasi olanyola mbu umanye mushialo shukhaoma bulano kenya njie khabe ekasi enjie ekhabe kata ninyolakho jaani ilya khufuya chingumbo nomba injie nairobi ilya ekhabi ekasi kho kkachile khumanye shinga uli na ambesa ta naachia alio siutonga ne mulembe taa notonga noyanzili taa no onyola uno yakhakhulesela abana ao. abana balakhusumbuanga na yesi khandi si alio na mulembe taa nesichira na achiria ni si ne amapesa lakini noli na ambesa sonyola mbu alasumbanya kenya anyole taa nomba sonyola kata musinde munzu alakhusumbulanga sichila amanya saa nindenya sindu fukini ndanyola ndanyola sichila sie ambesa lakini nobula mbula ambesa sicha khuikhala ndi ne omulembe tao. Nobula ambesa nonyola kata bebisi bobo balakhusabanga esukari na aundi oli nende ambesa taa obula ambesa ko khukula taa, nobola mbu ubula ambesa kwa khakula esukari nabachakha khubola omwana uno ne mutinyi, omwana uno siakhonya bebisi bebe taa sichila si obula ambesa, noonyola abebisi bebe si bari nobuyanzi ninaweta, kho nolina ambesa buyanzi bulanyolekha eshindu shia ambesa shinyala khukhola mshialo mno ne khukula sa bulamu shionyene lakini ebindu bindu byosi noli naambesa ulaembokha inzu iyo ya gorofa olamenyamo noli na ambesa olakula mutokaa kukwo olachendemo noyoazile noli naambesa ulachia muduka ukule soda ulekhala unywe soda hiyo noyanzile nende khandi abana babo balechinga kata ifamilia yoyo ulaila kisumu ilya ulakula ing'eni mlakonayo kata muenyele mukalukhe mkamba kulondakho sichila uli nende sina uli nende ambesa lakini nobula ambesa vindu shinga firie hivyo ulirako saa mtivi nomba ulirako saa khujirani abana ba jirani nebachilo khuisingamo mchihoteli chingali chingali chino wekomba fwesi kwakebeli khurio kwachiakho lakini noli na ambesa ulole batsio bachile bario na wesio ubda lekha sesi ekingokho banje uile eneyo nonyola bulano bana bamenya bulayi furaha ebeo simuonga mushinyekhe tawe Sichila ubele nendesina ubele nende amapesa kata neyicha nimba mfano <hesitation> onyala khunyola mkosane nende mundu ne nemukosane murio mundu uyo akhusinyisie sana laknini nobele neshilingi chielfu chirano nobola bwana washianze ekhukosele lakini emonya nekhusaba msamaha eshikaya si wicha khuyanza taa no okinga shillingi chila noomuesia newakhumuwa ambesa kalia achia khulipila mwana efisi onyola namubele nimakosane naye bulanonasinyisie yekhanyolekhana bulanonende furaha sana yakhanyolekhana nende buyanzi shiakha muyanzisia ni sina ne amayoesa lakini nobula amayoesa nochia khumbola mwanawefwe ngombuyanje ilile matuma koko kho ulambela alakhubola khupera khumunwa mkhayakuno siesi siendenyele tawe olanyola kata na khunyine mbeli ilya kata akhurekho mbu alipe mamtum nonyolo wakakhusia ng’ombe yene wakhakusia khunyoloimo ambesa kho khulipa amatuma kalya lakni noli na ambesa nonyola kata na alere nomba neuchire khuliya aeneyo kota nakhasukuma mpaka musisyo no onyola natuma kali nende amapesa kanga ne akhubolula noumuwa amapesa. Kalya noonyola khuibola sikhulio taa lakini hobula ambesa nonyola aah somenya ne mulembe tawe semenya bulayi tawe khandi bandu sibakhulora shinga mundu ufware mundu ulu ta kata olola ahandi si bakhusesia taa lakini noli na ambesa nonyola abardii bakhulia luyali noli na ambesa nonyola mbu eeh. Uli nende mulembe uli nende buyanzi nobira khubasio nebandu bakhuyanza sichila bakhuyanza sichila sina oli nende ampesa kho sisie siemanyinbe musbialo mnu <hesitation> mwana wefwe mshialo mno mpaka ungangane saa ube ne ampesa nobula ambesa kata nofwa abuloo mundu akakumbuka nobula ambesa kata nofwa bandu shibalimio banji taa lakini noma ne ambesa <hesitation> mwanawefwe wa fulani aah ene eye olanyola abcd lakini nobula ambesa kata mwana nabira amerebo shinga manda kata mwana nabira amerebo olekhala saa nenaye munzu sichila ubula ambesa ko khumuila eskuli lakini nobane ambesa kata mwana ne abire amanebo aah uyanza sa omwana abire marebo bulano ucha khumanya uchichanga khushughuli shina aah ndi nende ambesa nemuila saa aene yo nebukula mwana nomuita ene eyo, nomanya wakhamenya nomulembe nobula ampesa kala mwana ne abire marebo bulano badala ya ushangilio ule nende wasiwasi taa mmh wasiwasi ni ya si sichilamwana uno abire morebo nekata akene nabire nemuila endio khusikuli nembula ambesa nonyola khandi so oli no omulembe taa kho no oli na ambesa <hesitation> ubecha no oli ne furaha yeneyo. ilanyolekha buchwa busa lakini nobula ambesa kata nonyola furaha onyolakho kabili khatanu khandi bulamu bwakhakalukhana bwakhaba butinyu. Kho amapesa kakhonyanga sana. Osela ko khunyola mafuta nonyola khunyola buyanzi amapesa kachianga abundu angali zaidi.